هو سؤال صعب فقدان البصر أو السمع، <hesitation> لكن ممكن فقدان السمع <hesitation> فقدان السمع أقل تأثير يعني باعتبار حاليا في أدوات <hesitation> وفي-في <hesitation> جهاز سماعة لفاقدي-فاقدى السمع وكذا فاه <hesitation> هذه وسائل المساعدة حاليا اه ممكن تتعايش بيه.